Kõgõ targõmbaq eläjäq ommaq näütüses ahviq, kiä ommaki inemise iihkäüjäq. <hesitation> Sis delfiiniq ommaq häste targaq. Nä mõistvaq umavahel suheldaq. Ja ka katsajalaq, kiä mõistvaq umbõlõ häste egäsutsit mõistatuisi lahendaq.